Bang yanaritu pakkalo usaha nareko maeloq kiq mattaro doi nen- mattaro doi nennia naeloq kiq makiring doi ri seuwa e tauwe lokka kiq ki bangnge nennia ifitangngi nelo kiq aga